Koa ten̈a tiako zen̈y, mandoky raha vaovao fo. Amin’in̈y bôka an-ten̈a mba miôvaôva fo tsiron-draha ain-ten̈a. Aviô mba mahay raha hafa koa, mba ampiravoravoan̈a tsaiky an-tran̈o, ndraiky vadin-ten̈a àby in̈y. La famian-ten̈a koa avy <hesitation> man̈ana vahiny am-ten̈a mba man̈ana mba mihin̈ana raha hafa fo zen̈y isan'andra. Fa tsy a- tsy araiky nataon̈ô nian̈y in̈y fo andra alokinao koa amaray alokinao. Ndray olo àby empaka.